Tarityet ko iin tarit nemining kidogo kole, arok kong'ene kotech koot ochei, ako kot nyi neteche kotekchini kot tekchini kot nyi nyi kot in ketit parak, ko ng'omeche kotech kot koryachi tukuk korok, mateche sa hiyo, pokoryaku tukuk ku chepo neko ing'yo che lalang koma tun koo kach laak chi koshepe, akoipu akot chepa ingokaik, koip kit tukul, ipu kei ne lalang, ake tukul ne lalang konyokoteke kotun nekakoek tyari anyun kotech ko nyi eng' parak yotoook kokeer kole kakosikchi, nyokolakchi maaik chik kotun ko kogengchi laak chik yotok, ko tarityet anyun ko ipu tukuk chotok tukul koryaku korok sokotee nyoko kolakchini.